تعلم اللغات بيكون أربع مهارات، قراية، كتابة، إستماع محادثة، لازم يشتغل عالأربع مهارات، لو أنه اشتغل عليها بي بيقدر يعرف وين نقاط القوة ونقاط الضعف، ممكن يكون جيد بالاستماع سيء بالقراية ما فى محادثة، بس يحدد نقطة الضعف تبعه بيكون فيه انهو يعالجها، لكن ما يحكي أنا ما بقدر امارسها عموماً وخلاص.